Ah <noise> anao ko da sy mifidy raha rasy anao, dia io raha sara io aby raha omenao rehefa raha, na io, agn io e hoe fidignao refa misy raha ampisafidiagny anao, ao sh ka akogn'io e ze sara, r'hisafidy aho s'izay tiàntena no hofidy fa mbola te hinala koa re da refa ame magnaraky zany da tohizo avao io, e tiàntena lahateo gne fidio refa hifidy intena.